زه په منظم ډول لوبې نه ګورم خو کله کله وخت پیدا کړم د کریکېټ لوبې ګورم. <noise> د فوټبال، تېنېس او والبیال لوبې مې هم خوښې دي خو ډېر یې نه څارم ځکه ماسره ډېر وخت نه وي. زه یوازې سپورتي خبرونه ګورم او هغه لوبې چي ترسره سوي د هغو په پایلو ځان خبروم. زه په هېڅ ډول لوبو کې نه لوبېږم او نه مې هم لوبېدل خوښېږي.